Ah ndikka himɓe maraa ɓikkon Ko sabu ngal, warti ɓe heɓata moƴƴi e laawol e soodun nder ɗam, hokkataa e fowru e tawti laawol, jeyaaɓe e waɗtude caɗeele. Ko tawa warti ɓe heɓata moƴƴi e maɓɓe e laawol ngal tawa kuutorde kafooje ɓe, yaafa ɓe njogi saɗde e heɓuɓe. Warti wondi kaɓɓe njahi loowaaji ngam jooɗuɓe ɗe waawataa e waɗtuɗe ko wi'a e waɗtude.